Üüse ummaq väega aktiivsõq vai kääväq vai lindasõq ringi no näütüses nahkhiireq, üükakuq, a tegeligult ka mitmõsugudsõq sääntseq, noh, rebäseq ja muuq murdjaq eläjäq. No ja midä nä tegeväq? Muidoki nä sis pidäväq jahti üüse.